<hesitation> Gny frizidera moa zany de mazava hoazy hoe igny zany fagnajaria hany ataontsika hoe misy fia zany ohatsy hoe marobe de apetsaky ao de mba atao laoky ataontsika hoe après une semaine de misy paoma koa zany ao vo- voankazo, de igny afaky agnajariva voankazo hoe igny zany tsy mahasimba zay raha apetsaky ao zany e, ataontsika hoe ronono au lait zany mba tsy ho hisy vitiky na hoe <hesitation> ronono mba mba tsy ho simba. Zay zany fomba ilana ny frizidera zany.